Me kən lii fautang a bir kamən kari bir notang mənni bir notang bo ban fau kwai bon surmən buko bon sʊrmənən ki yingna mən yingna mən bon dogora neer n'kwawe bonkwa ki kwa robwi, mo n'kəbəl tir gore fɨk hiiya kərang a kəgəlo buko hii ba gəsolongki ko maa mimbe konʊ bukə bon tʊwʊ, ki hiiwi ka kəsəlo a gərang kikən dəm miin bə jita nyueʊmbe kon kwitən bʊkko bən kwitənən ki kə ndəm be jeuke n'tu nan kwitən mon suwemo dinde bo kənanu ka gʊlən we ki bəndəmən murga rəge me weki bən kwamiim him kən kwun kawu kulum wuki bon murga non kwa gəre. Bir daagulə mən kalommang me ri kuləm nən jwangte kon kwanki bonno me jeutewe bo ki bon kwitən gəmaa kəndai nan no nan kəbal bon kəbəl ki koko sekmon ka ba nui kərang ro kwan a bwən kwitannan a karangngi ki kikən məgga bən məgga kikən sok mon sokmon kə kən wʊlga mən a nyu bon wʊlga mon bon chi nori bir tang kanyagʊ kamon fare, kamon fare bir notang nya bir ro jeute non gʊlum a muri ki kon nan non kəmiiya kondai a muriki nən nyagʊ ka lammang ki mən fare bir a notang ro kwan kon lii fautangnga bir notang kən lii fautangnga bir bir ka wʊlga bwi, bir ka dək bwiya niyʊ ka nəngnga ləmmang bən nui bwimiyʊ mʊka nəngnga ləmmang kən lii faurangnga bir nəngnwune fullaki bən no bir Nən koki bən dəmmən bənnobir nən yʊʊfau mən dəgiki bən dəmmən bən nobir mon meni fulla birə me bən suwe mo we fullawe nyinke gu bon nobir gari wune fulla dən n'chʊ birki kamon fare mo nan no barki kən yəm ying kə mon nui gəri kon yəm ying nəngnga mon gəri kon lii faitangnga bir nya gʊ kən lii fautangnga bir nya kəbəl nya gʊ n'bəbəl bir n'kwitən mungro munggi, n'kwitən kwamma kəndai, kwitən jwangte nan no nyagə kən lii gautanga bir men banrəgu ka nyagu kamən nui ləmmang, ka mon nui bwiləmri yingkə ka bir wung kabir wʊngki jʊn meba dai kabir wʊki jʊn mebatai wʊ fulla mən fau mo mənnoi kəndəmbir banyi kən no fulla mənfariki kə kən dəm bir ba nyi kikən no bən nyajəmba mʊm n'sʊr n'yingna mən n'dəgəra neer n'kwa. Kikon murga yingkən suwe gori jirang bon murga nyagʊ wʊfulla mən fare mo kəbəl bir ki kən maa we gai ki kən, kəbəl bir damun kikə no gʊ fulla mən fari ki kon mawa gai ki kən kəbəl birda mun ba tʊgan bir kanyagʊ kamən farə bir rə kwani rəgʊ bərarə kibir ka mən nu ləmmang kagə bərarə ki bir n'jinni jaurəya miyu.